Patuuji do naftira gaasa hunduku majum hedi nyamugo, ndu wata hunduko ha tasow nyamdu, ndu nyama gaasa hunduko mai bo do valla ndu jogugo nyamdu.